Karaha regniko lesy ingahy ty hoe nahazo <hesitation> nahazo <hesitation> fa niakatra zany karamanao, aha zaho sa, zaho de efa niezaka mi, fa sy fantako soa, sy fantako si, karakory moa fomba na- nataonao nampiakatra ny anao io? Toroy akagny a raha, sao mba mahasarasara bandy akama mi.